مش هقدر اقول اني متأكدة مئة في المئة لكن انا بتعامل مع الواقع بناء على اللي بعيشه وبحسه يعني اي حاجة انا قادرة المسها اتعامل معاها تديني رد فعل اكون انا بديها رد فعل ف ده اكيد اكيد انه لازم يكون واقع وملموس.